Ahey wol kubalay ishi sun, aneninii anen ka horiara dufen challa sunt cholleay, iskun anenii harkan midasen sun, sun anenimu, anen kam horira dufenu, kaam horira dufen sun challa, wo anen womenu, iskuni anenimuu maan anen ak afia iskuni namitin kanine dandani won ak iskun midas, ka horian midasisun dandee hin midasisun anenin hin wamenu.